To, wsa na zwala wanne zunneteiong ma zun tamna, ai zlmla lei ba ar bnyakana naa hama a wani. Nching na tota zlmlane nam nungurala le nye yambouwa a dauro zkr nyur nungurayana hana hama, a dawo nye nshim na'a eing nunguraya afa a kurihennahaye na. kurmuarha, shammwarhba haye beibtune, adawonye ga'a eing eing kyirwejem ayuna ga'aeing kjarsha'ana han dm ayina kfkla bna haga zlmlanye nnyakkanye kibei nam nunguraka gana nalaga adawinye nla ga'a nla na'a bre wani eing nunguraya azur bk eing azurgana, adawonye eing bwure dafllei na nlaga kanya kashiyige nyina nunguram bhentrona nyina nungurammanmna kuri wenye a tuwo nnyak nunraka, shaumwanye a tuwo nnyak nunguraka bkurwe a dunye bahaga na zkei eing na'aga -eing-na'aga, a tuwo nangaknkanye, a dawonye nanni jim kshudeleh anya na zlmllajim kalila jim ka'arta nunguram dumnama ka to dumnam halau nyinnna bke eingbei mtuwo na'a nyakshikei nfgyumagada nzro nungurammimanyede nfana yuma. Arayunhama zlmla nlanye nla, ayunhama zlmla nlanye lanyi zukwau bke hanshiya'a eing kyura jimki shiyenyina shina'a awunwe na habakda na-na tuwa ta mwari yikn dunya'a nar gwilake ndwa na'a eingbei gnazkbkka mukamayinga, shen'a gedi yi hanzik ba bwabjim ha bakkamna kmukka kzamayina ktuwan zlmlajim adawonye shihalawa shina hannyi kalgan zwabbanye bibdahaga bmukaganda nab tuwan zlm lanye ta kama nakye kweshau kekdahaga n yi hanzkbzir jimwe habakkamnna zwabbanye bnuwa na'a eing na tuna bwulga yiwa anuwaga. Eingbei nyina na turta zlmlanye nam nungurala anyi fontama shiya'a eing na dra habaka ashizlmeing bre eing hankukwamatabunana nto zlmlanye nam nungurala ajimmenyi de ayuna shiyene atuwonde nla na'a eing handagana nwulgamaije. shinkurya'a eingnbei, ayunhama moyirre la zlm'a bre shuga a zlmlmlelamo na nyinan kalila libei na nyina mshuyi totonga. la zlm'a mmuna ana bibziu katuna'a jinbibinngo. zlmlale maturna nunguramni? Haghausam go?, nunguraya a ar bhogama, ar hausammuno! nyina mimturb nadi bla na'aeing ma-ma-ma dangana, mo nama'a la na'a eing badagana. Bna zlm lamna bo blauga mo mlagana zhwa naka dna nyu'ei mutmutte mwa mdirttaje a bwanaga, ayuwaga na yibbebi bwunwe zkuwa sneke bzrwa na'a eing hamgumnnanga. Bafagdakki ba yemere bamturanga. Nyina bke eingbei zlm'a dab dab hanhama mo yirryi mazknela. Ata shien'a ba arb nyakfarka, eing mzshiyada da arb bature en, mlaga zlmlale nanlamngada mdahaga ktuwana'a njibge, ana dwa bibzrwu kwarkwaken dumeke e <noise> naninto zeumawin dumekene, bonfar kkamna a zrwu gawa gumna kwarma, nanyi kahanya gwajiut dab-dab yibbyurkukura'a adobziu hagnabyo ka nunguramga da be ba nyo da nyakfarka hagdanab tumirnagawi, nbamranya nungrab be ba z ba shiune nyina blana nyi na danabturmirna bnyina eing kabrka eing kwalamira aharde kawune ka mukan kwe'a nakau ji snyaba naba ziu bbkumirnkuwa abnyo zlmllabo bziu nak tuna'a mirba nak shiru mirmirba klandaga'abo ksham frammmi. Srona nyina bke eingbei zlm'eingbei eing har-harnn <noise> nyire na eingbei ne tana hama'a, ana moyi ashunine kabra yibei hagbeka'arba na jasiebg eh? ndwiwabanyinnona a ziu yebei na zwi ta yi bniyana? antuwo byi Jasoya nbi blanara'ana ba arba b Tangale, mir ka arbna jasuoba, nliwaba nyi nnuna, aziu yenbe ntuwi ta kalkwika'amdo na swe bke alan danga'anye a mwamninasue a nyina bke eingbei mla zlm'a dab-dab da amhetra yire yi mtuwana jikime mfaframayinina ayunba la da zlm'a muna ar mwara'am nazktantuje ta biyawo! zlmllamo kwaya nyina dkjiuweke kame kima katresswarbna nyina le mdaha mwulgamarna. Mla zlmla shibde hagka zlmla mogada kai mahanbarae mwari mar zlmlamo le mtuwa zukou nshiye muna kwulgramayibine, monshiye muna kzre na'a eing ayuwa da swaba dan fontana, aji yuwaga suswartagna. Eingbei ammo mafontna, ar eing mlar zlmlla yaki daina mala na ham jalada, atueagan zlmllayi gawi? to na tuwa zlmllayida. Tuba bkwar da eingbei bk fonbide mo mlama, nama dawa nyula aya'an kwaneh awarhor na yikkada mo namzamye gawi? nyina bke eingbei mla zlmlla shibde, ba jalaga mla lamoda ya'a eig bzra mubamskindira mnurabwarso na mdra habakine, kahan munabd kbuwa zlmllaje kwulga kyemanye kamdazwaba <noise> ayuwagan <noise> mwamdirjiege <noise> nyina <noise> bki eingbei na golmarta bi yawo zmlla na hama'a ba gana hama hagana yambouwa nwadunye adawaga binyudikge. Adaubn yundike a bnzireea na'a eing ayura na honana ngamna mra aye. Mshlakkar helenwada a tubba? ta zlmlibei bgam nuwa a halawawi yib duwe be nabmwamdishina'a bba ar na towa of babila btuwa nnyakkabo klaga bbo bbu mwama mwamkkamna bboe zabdwa yambouwa dunye nnyu llab ah hagshwakowunge igawi? yambou a dwa na'a eingbei haganhamaga ar nwunnijagin mwamkkamna an gomnb zlmla jina tuwa btamdau da seiyakankamnda yibei hagnanyuga, yinatuwa b tamdau eingbei bkzir eingbei de yibei hagnanyuga nyina bke eingbei. Yibbayura kukkwaha kukkwamata buna shengwida ar zlmllabo hagankalilgada haganya'a eing shiye a tura na'a shiyeyina ar anyua a bzire kukkwattamnge yeda kendanga'anye handwam na mo kwabya lam nmilleyinye a milleyinyidi frama a yauyama yi haka ze honamna azag ayagmilwuge, ayuina framda yiwa kwabya mo kwabyida ka awashengwa a na'a eing kze ayuwanhama gumninamda namdwa kza zlmlmileli a shunji jinzib ne nani ana kahayenbei shiya yi bei ato byinam Teraya, shiye yibei ato byinam Jaseuya arbika arbna Tangale bngawi? eing ghe yibei ndike ana m yi mshwuyibei hagmu nungurayago m shimdna? haghausama mi mano'ngawi? nyina bturm mshindbgawi? a dame ana kshende yakale kyura nkali'a kazir na'a eing a gumna jinzbngawi? to bke eingbei ntuwagan brege ntuwa da shesheon, zlmla na hama'a. Lemla mo zukun ne shamhahamo bwurmna lanhala le harnam kwalna ladai eing myiremehabakineh mdahagamnyulagada ya'a eing mtahra yibneh nyubei natu wam ta wussa kwayenmu grim yauwa.